अपन घर ने मजाकों लाग बा हालो पकवान बनानो <noise> जसा की लेलो पनीर। पनीर आपन दुकान पे से खरीद लांगा। साव बना बा करने उमे सब तरह का मसाला डालांगा। उमें सब्जियां की ग्रेवी डालांगा उमें जो सामान छा गा वे डालना। वे दुकान पे से लांगा उन समान नामे छोटा कर लांगा बड़ा रेगा तो। ग्रेवी बना के आपन <hesitation> गैस की मदद से आपन बढ़िया पनीर बना लांगा। पनीर बना बा के बाद आपन ऊनियें छकागा के पनीर बढ़िया बनियों या नि। नितार फेर छाव जी से खेंगा घर में से के भय तू छक के दक पनीर कसा को लागों। अगर बढ़िया नि लागों तो फेर कोशिश करंगा।।